Yauwa, paidar technology, gaskiya a mwa paida aka amda sosai mamda wul kwa kuma a zama namurra nanagan, gaskiya adai adai bang a ui chi gaba takaran sosai amda ui karawa lamar nagan a adai damwa aran hang so amda ui kamwa. Amma mur ɗai nya a ladamur irin naga sa yandara kamda sa kamda falimta lamur iri ka lukwa karamur kamur amfani takan, gaskiya ada kana mwa mur wa ka kuma ada ralayyamur gaskiya sa hang, oportunity sa hana abwa muran kuɗa mura ui, kamur paidachin ji, takan. Aa ka hankur ɗainiya iri wahalwahaiu sara a faru a adaiyamur are naaga iri rashin njai kalaba sasaga nja nja rayuwamurna nanag, a shukud ga vaga, ashukud nda gada jadi ara kagata wa anja kuma ga jada nanaga technology, yanda ka nda fassara alag ta manrghi ita jada wa, technology sara kamda amfani takan na’ura nar waya ko kuma <hesitation> kompita narg kamta amfani takan kamda wula mi ka dunya kwa, kama amfani takan. ɗai sa hang a rayuwa iri mwa monti are, sala are ga, ada saai sara kig ta tara, gar a njai a monti kama ga kara are ka sala wa. Dai makana waya nya adi iri kompitan adi nara kig ta amfani takani nara technology ta mbanachin nya sosai, gaa iya ra mwa kilthir ga ui kabo. Kuma gada iya mwa montinga takan, aviyan ga mwa kilthir kaban ye ga mwa a wayanga. Jada sara kamda ha through on line kamda kilthir takan. Yau kuma gaskiya jataka paida sosa. Ja taka amfani sosai. Musamman ma iri njaiyamur a rayuwarmu nanaga, anja kuda mura taka, wurataka kabo sosai nara kamur ta iya mbanachin karamur kamur amfani takan gan, gaskiya taka amfani sosai. Kuma chi gaba sosai a lardamur, muran sa hang kuɗa mur ta jadi. ɗai amda hang jartaka waya ja amfani taka waya amma ja jadi mi ta paidata ka wananan ta sanalan sara amfani kada ta ampachinni sanhang kuɗa ja jadi adi jai kuma inja ɗai nanaga makama har waynga di inja kaga biya, naaga, makana har maga yaya avira taka newark ka ga lukwa ka ga wula dunya ka ga wula mi ta sara faru kwa ta waya nga gada iya ui kabo, gada iya baraba kabo, ada sai ga tara gara hau kabonga sala ko saga wa. Inja tayamir sala nanaga iri kana gar, ga saga, tayimir sala nsidanga gattaka agogo wa, gattaka agogo iri technology ta iya agocihin alag nara kigta ganechin mimi loktur salangan ta iya mirdaji mag hau a wayanga ta galanda laga, ko kuma ta ha lag sala tayamir sala nga ta ago, gada wula. Kuma technology, yandara kamda nufin makana tayamir. Amfani ta sir na’uran ka sadd kwa ada kana sai gan injaiga tunani takir kana mimi kigta mwa ko saga wa. Mig sada direct ga jadi avira kig tara ui akwa, ga jadi yandara kig ta mw aka nsachi sam ga amfani takan aviyan. Yauwa, kuma ɗalaya anja ɗa nanaga sala are kamurta ngado a radiyo are kamur ta nga di iri labaru sala are ga ta dalili sagan, technology gan wakwa mara ta iya ngaji, agadawa. Labara nir iri sala taru a mimilda, sala faru a mimaga ɗainya, nja saga ɗainya kamda bukata, gwanati ko kuma sala ta mirda saga ɗainya avi ɗainya, amda ui jadi ɗainyi gan wa sai makana technology gan adi, nadiya ko kuma a aikache yanda kamita rubachin mamdara kaachin kwa ta ui ka karachin ka ganechin mi ta sara abwa akwa. Yawa jada sara ka technology a nufi ada mur, kuma i jada kana ambana amda sosal. Jataka activity sosai alamur a lardamur gan. Gaskiya, yauwa technology ɗai yanda nanaga makana ko mussamman iri amda dondi sala gada iya jandi at, tag, dirata internet gada jaudi kuzu gu jarabi ta kamata, amda taka kasuwa saga ɗainya gada jandan jada nuwalaga kuma ɗa yanda kig ta jai a kama dacto ka docto ago lag go na’ura technology gan ta gala laga. Ta rubochin alaga ɗa yanda kaga jau amda gan, ɗai kigta yau sana huɗa wayangan, ta sayalag rubokatai lakan ta sahilag a, foto a aikache, yandara kig ta mirdi ma ke nan kuɗa amda ui kuskure. Gaskiya jata ui kuskune. Gaskiya jata ka paida sosai. Gaskiya ma ta uiji a lardamur kokuma ɗa yandara kamura vagan ta paida tan kwa gaskiya mur mare san sosai, yanda ka dunya kwa nanaga kwa, gaskiya amda mchimur abwahi sosai ta lamar sagan. Kuma mbana sosai alamur mur marghira nanaga kuma mussamman ma kuma mussamman ma adaimur kuɗa njai kalaba ada gan.